balnabe kaarak mi ka ki ruwai bai gaɗa ruwai atu ne bee mi gəshi ga anchu. Na dumu na ruyina bee mi na tau ikun na ruga na bee mina ɗabɗau na təki aka kəmaga na atu. Dək bee mi na ɗlamau na dlan ruwe bin na kəmu kaarak bai, bee dawu ke nan na cikɗu ruwai gaɗa fatawanke na kate da pata nin par na kəmu gu ka na deu da office dakai ya ye, gaɗa bee mi na kəmu gu. Gaɗa kasən ne na cikɗu ruwai i kun mbasu ga fata wanke na dlam ruwai. I kum ruwet təku na bi na bee mi na tək aka kəma ga na jiktu bai